M'enyi gye dɛ mebɛfrɛ obi na menye no akasa wͻ "phone" do kyen dɛ asɛm kor a mepɛ dɛ meka kyerɛ no, medze bͻto no "phone" do ma oehu akenkan. Siantsir nye dɛ, sɛ efrɛ obi a, nkitahodzi a wodzi no, no mu yɛ dur kyɛn dɛ asɛm kor no edze bͻtͻ no "phone" do ama no ma w'akenkan. Sɛbew sɛ nyimpa no onnyim akenkan so a nna ereyɛ no dɛn, mbom nkͻmbͻtwetwe no ͻkͻ do wͻ frɛ mu a oye.